أذكر مرة كنت مسافر, وكل شي كان مرتب وجاهز, بس يوم وصلت المطار, اكتشفت ان جواز سفري ضايع, حسيت إن الدنيا وقفت في وجهي, وضيعت وقت طويل أبحث عنه, اضطريت ارجع واقعد في المطار, وأعدل وضع سفري, ما قدرت استمتع برحلتي, وقتي كله ضاع, من ذاك اليوم وأنا دايم أتأكد من كل شي قبل ما أسافر.